אֶלְשְהְרַה כַּאתְגִ'י מְעַא-הַא אֶלְמֻחַבַּה וְתַּקְדִּיר, כַּאתְחַלְּל בִּיבָּאן וְכַאתְעַטִּי פְּרָס גְ'דִּידָה, וְלָקִין עַנְדְהּَا תְּמַן אֶלְחְסּוּסִיַא כַּאתְדִיַע, וְכֹּל חֲרַכַּה דִּיַאלְך תַּחְת אֶלְמֻרַاقְבָּה, כַּאתְעַיִש פִּדַּغْט בַּש תְּרְדִּי אֶלְגַּ'מִיע וְאַחְיָאנָא אֶלְשְהְרַה כַּאתְוַלִי בְּחַל אֶלְחَبַס בְּלָא קְוַאפָּאל.